Ny fiaramanidiana de manana motera ary iny motera iny no mampiodina ireo elisy lehibe tokoa amin'ilay fiaramanidiana, de ny rivotra aterak'iny elisy iny no mitazona azy eny ambony eny mba tsy hilatsaka ety ambonin'ny tany.